साइकिलके मुख्य भाग यी मेलके हैँ। जैसेकि फ्रेम, चक्का, रिम, तिल्ली, धुरा, टायर, हिन्डल, ब्रेक, चैन, पाइडल, गददी, चैन गार्ड, ब्रेक लिभर, ब्रेक केबल, ब्रेक प्याड आदि।